نعم لازم متابعة الاخبار دايما عشان نعرف ما حولنا ايش يدور حولنا نعرف ايش المستجدات نستفيد من مستجدات الحياة كذلك ان احنا نعرف كيف نواجه صعوبات الحياة نعرف ايش يواجهنا في المستقبل والعيوب ان في ناس تعيش بجلج كل ما سمعت اخبار سيئة عاشت بطريجة جلجة بدل ما يأثر عليها بطريجة ايجابية.